راح أكتشف كيف الوضع بيكون في المستقبل. واجمع كل المعلومات اللي بحتاجها علشان أتخذ قرارات ذكية، في الوقت الحالي، بيكون عندي فرص للتخطيط بشكل أفضل.